Mi yelan wawugo vo'ungo lantarki ngam mi vo'ina je leddi am, ngam lesdi am do mari damuwaji lantarki do vonna masin.